Sooy <noise> raxas sa loxo yi xam nga loxo dafa tilim day mun a am bactérie te doo ko xam, soo kay lii looy def mooy, mun ngaa use saabu, saabu am na bu ne, am na façon yu bari, am na bacteria, am na sentex, am na saabu bu ñu dee defaree ak eau de javel nga mixte ko, am na am na am na saabu lifin saabu saabu omo bii nii, saabu royal yëpp am na. Soo buggee tam mun ngaa jël eau de javel nga xooj ko, nga def si omo tuuti ak ndox bu em, nga raxas <noise> sa loxo yi ba mu set xëy na bactérie bi tamit bu fa nekka yëpp si biir loxo bi nii <noise> dafa génn, nga jël omo omo madar bii nii nga def fa ndox, nga raxasu ba sa loxo yi set nga yelandi loolu tam daf dee mun a setal, daf dee mun a génne tilim tilim bacteria bi n ii. <noise> Mun ngaa jeexal eau de javel omo nga raxasu bam set, su la neexee tam mun ngaa jël omo bi kese, omo madar bii nii nga raxasu <noise> ba mu set. Ba su la neexee soo amul yooyu tam mun ngaa jël saabu kese <noise> nga raxasu, soo paree nga yelandi ko ba mu set <noise> loolu daf dee mun a nekk. <noise> Am mouchoir mouchoir bu weex fekk mbubu mi set wecc nga fompa, <noise> fompa loxo yi, fompa baaraam yi, fompa we yëpp, yooyu yëpp daf dee am tilim tilim, après nga teg <noise> mouchoir boobu noonu.